والله بروح ليهم أصيح، أقول ليهم أنا أم ولدي ضايع ، تعالوا دوروا وياي على الولد وأخليهم كلهم يركضون برى يدورون وياي وينشغلون في التدوير وبروح انا من وراهم أدرش وأصور كل بلاويهم ومصايبهم. يتهيأ لي هذا حل معقول.